<hesitation> Tulakal <hesitation> paal kuyaan kub'el utz'iib', kub'el utz'iib' y la'ayti'oo' kumenb'el tu yu <hesitation> mäkänche' y viva b'ix b'aylo' tu men ti utz'iib'oo' tulakal k'in ku ye kub'enil ti o ka'ansajoo' ti- ti kajtalil men tulakal tz'iib' tan u- ukänäk ti uxok y känäk ti utz'iib'.